Fajjira tomi fini haa leso am mi ummi mi lalliti hunduko am mi yiiwi mi wari mi hasiti to mi hasiti mi dilla babal kuugan tomi warti be kikide mi yiiwa tomi yiwi mi waala mi siwto.